Maje mo nga ndinga maje hanga sine din di i goono ga salaŋ da care, to, nin ni si bay haŋ kaŋ i goono ga nufin da yaadin. Kal nima di wane ma kwaay wane do iga d'i ga care gana ga naagu care ga, iga d'i ga care gana d'i goo ga naagu care ga kal nima di afo yaŋ niga ma iga hẽ, i goono ga hẽeno din tey. To hẽeno din ra no igo ga salaŋ da care ka ne: Ka ayma te kaza ii si maa care, ii si maa haŋ kaŋ iga ne kal day ngey din nga ndinga hanga sino ngey no ga maa haŋ kaŋ i goono ga ci. Amma ii wo ii si maa. Kal day bora kaŋ ni taka, nga no ga bay haŋ kaŋ i goono ga ci. Maje nga ndinga maje hanga sine, niga di haŋ kaŋ iga te ngey care se nima di wane ma k'a ka kani wane jarga, wane ma k'a ka kani wane jarga, to, igo ga nufin da haŋ kaŋ ngay ga ba no ngey ma te care se nin wo nisi bay kal nima ne: way to ifo ka du hayey wo kaŋ yaŋ goono yawo cine? To, din si bay ma ne a'a, dinga zato ni bina ra ka ne <hesitation> ya no i goono ga ne care se wala mo ya no i goo gane wala mo i goo ga te haŋ kaŋ ngey ga hayo yaadin. Amma d'araŋ ga bay, kaŋ si bay mo, bora ma kande danga wani hay fo i goono ga te. Yaadin no maje nga ndinga maje hanga sine harakay goo da.